Jooviave va aesa yepi ave mi jaema jae seyeipe kua jae gueru esa gua ueya se reta kua amae vaera kua vaenunga yepi vaere, yepea.